لا أؤمن بالأشباح، أعتقد أنها مجرد خرافات، البعض يؤمن بها لأنهم يرون أو يسمعون قصصًا غريبة، بينما الآخرون لا يؤمنون بسبب عدم وجود دليل مادي.